Ati- tari iwakak nah ol keles ep mimsiam, nah ep minsiam aning iwakak mah nah bhel iwakak laulau khol, ol kelesi. Larep mirisian dat sah- asong dat kanak i wakak. Ap dat reh mat lakan ep mirisian nah bhel iwakak khon muri ap al muri ep minsiam mete'k.